طبعا الحيوان اللي نحب نمثله هو <hesitation> الحصان، الحصان يكون فية العراقة والاصالة، <hesitation> نحب قيمة ال- ويسعد ويسمع بكلام المروضة بتاعة <hesitation> لو إتعود عليك ، أو إعتد علية مستحيل يخلي بيك <hesitation> شخصية حلوة، أو تعطي حتى ركوبها يعطي <hesitation> إحساس بالشجاعة والفروسية. الحصان من اجمل <hesitation> الحيوانات.